जीवन रक्षक कला ऊ पेटेंट लान्नो ईद जटिल मुद्दा दू। होदो चू नेतिकता और व्यवसायिक हितो ऊ संतुलन नीम ग्याच। पेटेंट शेला कंपनी ऊ अनुसंधान ऊ, विकास ऊ, निवेश लान्नो प्रोत्साहित लांच। ए ली प्रभावी उपचारो नीच, विकसित लान्नो। पेटेंट ऊ निम्स ना <hesitation> दवाई ऊ कीमत ब्डेच, दोनीपि गरीबो वंचित नीच। दोगोनु ज़ोगमो मुश्किल हाचिद। हुजु ली ईद समस्या दू। हुजु चू समाधान ली हचिद, शेला कंपनिया आनु शेला ऊ सस्ता लनमो ग्याच। खासकर विकासशील देशो। हुजु ताइये जवा रिंग रिंग दूं पेटेंट लान्नो ईद जटिल मुद्दा दू।